I can cuandi a sun cuntent cun le persun-e a bugiu propi la cua, a të venu ëncuntra, a cercu dë sautete a col <hesitation> a dan ën bazin cun la lenga e pöi a drisu le urìe e scudinsulu, praticament a le lon li ch'a fan